- awalinkelka fa jalitanga <hesitation> nair, ashraikani wala osaikani, meselogo nogka fa ushikega awalinkelka godoka nair bohiyi fogafina fogafimo <hesitation> fogafikani Jalitani ashraimuo, fogafimankongoni jalitani ashra, inenbatoni masalan kahraba kiri shogaldinkani bardo fanair tawsilata heikira lafika <hesitation> maleka ashrikiri kofadagin ailaba maleka wala heikir aladagin, <hesitation> inenbaton fahadidr ashraikan osaikan.